Azeiti d'oliva i de mirassol, más o menus güenu pendi de pa que, peru essus sonin los que gastu de continu ena mi casa.